اول حاجة كنحدد البلاصة فين غادي نعلقها من الحيط كندق المسمار او كتقلب هاديك اللوحة او كنتبت فيها واحد الخيط اللي غادي نعملو فوق هاديك المسمار او كنشوف او كنشوف من بعيد واش الصورة محطوطة بواحد الطريقة يعني مزيانة ومتوازنة